भूरा रंग से हर आदमी के जुड़ाव लगे हैं काबर की भूरा रंग हमर मिट्टी के रहते। आऊ हमर देश के पुलिस आऊ मिलिट्री के जवानओ के रंग भी हमर मिट्टी के हे रहल जेल ल खाकी भी कहलाते।